Achame chaik ak makatiat yeng'et karon ee, koroisi kechapei chaik, kora kokonech <hesitation> kimnotet sogopit kepa poisyonik chepo supui korooni. <hesitation> yekie chaiki koo koteche kora porta <hesitation> akopit keai poisyonik chepo kaa muuch imbarri. Yeitu kora ing imbarr sait ang'wany komuuch iyee kora chaik <hesitation> ako chaik, kora kokararan kororon amuu. Chito ne nguno nemanyor chaik karon komuuch ko yaani makose porta komie amuu kikonaita koe chaik.